In ley months in ley months ley can go one time and when ley go ley will buy ley will buy ley will buy rice bag of rice ley will buy red oil by gallon ley will buy ley argo oil by ley gallon ley will buy chicken put ley in ley freezer ley will buy ley vita ley ley ley ley crown vita other things neh ley will buy it by dozen by sac ley bring it in ley house for using. sometimes it last for months after la months ley go back again for another one month.